Jenis-jenis olahan yang biasa tong bikin tu biasanya nasi puti tapi <hesitation> nasi puti tu dia pe cara pembuatan biasanya dimasak dengan air deng kasi buat bagimana sampe dia menjadi nasi dan nasi juga itu biasa dibuat menjadi nasi uduk nasi uduk tu biasa dimasak dengan santan dan rempa-rempa atau bahan-bahan yang ada di pasar yang paling biasa di maluku utara tu dong paling bikin tu nasi kuning karna nasi kuning tu memang tu memang makanan yang paling untuk orang-orang untuk mo pergi kerja dan dia pe cara pembuatan biasanya nasi bumbu kunyit atau <hesitation> e apa atau dengan santan atau dengan rempa-rempa yang lain itu saja karna nasi kuning itu memang dia pe cara pembuatan deng dia pe sajikan itu apalagi campur deng tempe rica-rica itu paling nikmat deng tamba depe hidangan yang paling cocok tu biasanya lauk depe lauk-lauk tu biasanya kaya ayam goreng ayam rica-rica ayam kecap deng ayam opor apalagi dia pe campur tu ikan bakar ikan bakar colo dabu-dabu deng ikan pepes paling enak deng dia pe sayuran tu biasanya sayur asem sayur <hesitation> lode deng campur sayur pepaya deng paling enak bagitu.